No gire resirta nafa muɗum fa acceɗum. Gire ni e anndi ɗe anndi mafrefuwel lati gon no tawe nder wuro e tawe e geseji e tawe e ladde. Ko buri hewugo fu e wodi gayka, nder gayka ton e wodi cura muɗum e wodi to fukkoto. Bauri e wodi e wodi to resata nafa, e wodi bo to bonnata nder. E wodi bo nokkuje keyɗe ɓullo to ɗo sukama to wurtoto. No resirta nafa muɗum wufango e honduko muɗum. Honduko muɗum e wodi gole, gole ɗen na seɗɗe bone wufata. To wufi fu wadda resa e wowi to daɗɗi non nɗer gayka muɗum. E wodi <hesitation> to resata nafa, to resika ɗon fu tawai daɗɗa naka bafe ngan tokkoya nyul sai tawa nafakan boyan e woni nder a hakkadi ira chedun <noise> do to wari fu a tawan.